الشبابيك ببيتي هي واحد ثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش ثناعش ثلثطعش اربعطش خمشطعش ستطعش سبعطش ثمنطعش تساطعش عشرين واحد وعشرين واحد وعشرين شباك